Ie, amin'izao vanin'andro iainantsika izao izany an, dia tena mibahana be mihitsy ilay teknolojia. Dia tena zava-dehibe izany izay fotoana izay hoe mba miala kely amin'ny teknolojia dia manapaka ny fifandraisana amin'ny tontolo nomerika. Fa mba mandini-tena kely mihitsy aloha hoe ianao sy ny tenanao ihany, tsy misy fitaovana fa miverina <hesitation> mifandray amin'ny tenanao, amin'ny sainao sy amin'ny natiora ihany koa, afaka mandeha any amin'ny natiora ianao dia mba mianatra indray mankafy an'ilay fiainana tsy misy teknolojia izany satria amin'ny andavanandro dia efa tena mibahana loatra ilay teknolojia.